Mi preferisu ün film comico rispèt a lon drammatico perché mi cuand vardu la televiziun vöi pa pensé trop, cuindi sël comico almenu m'fazu 'na riada e pasu ël temp, deznò nurmalment vardu ën po d'film d'asiun o thriller o d'roba ën po muvimentà ch'a m'fa pa pensé trop